Sciben che mæ poæ o l'ea un vespista e gh'ò ascì de fotografie de mæ poæ in sciâ in sciâ vespa con mæ moæ, mi quelli còsci lì in sce doe reue me pan di angæxi che stan sciù pe miacoo e î conlego ciù che atro a-a poia de cazze.